Vikhoro vulai navemkivarah no vemlindi mlai wamanyah kulindaa hang'oo hohoo iziza viziza pata kali no gendah ivezaa kwiri kwikara hang'oo no volah nenyakuzia mganisa no uziamganisah viiikoroo vanduu avakorah mganisa wavolah kuu wenyakutrizah vianuaa huanaa vianuaa kulondekena kuu nyoo mikono chichoo huanaa vianuaa no korii ndii nye'sa <hesitation> naku <hesitation> mihanuaa milimii jijoo nokolii kurahavollah huhan <hesitation> gesoo hutrizah kuvinduu vivivoo hunii hang'oo mpangoo jamkanisanah yenyekena kandii iv <hesitation> igiimimah jiraah hukor <hesitation> kwiri vanduu wakorah mganisa uwan <hesitation> kwerii unyolah umakono gogo uwan <hesitation> kwerii ukorah mmlimi gugwoh yani utrizii kwiri nye'sa <hesitation> yakukuwa novauzizah mganisa ukunikana makono unamaa hasii hiv <hesitation> uigamima midamaduu vikhoro vivivoo nivibamanuu nooz nouzia hang'oo novene vagenii no andika zibaruah vanduu waze <hesitation> kukukonya igasii no venayoo ulolah vanduu wavaa hang'oo kabisa chigirah kurondekanah mimaah jijoo kuv <hesitation> mwene ukorah no venavanduu. Vanduu, navaveneh maringah urorekah lakini hiv <hesitation> wanamavuzaa hang'oo weng'in <hesitation> waikarahvuzaa ungenderahku vandii dah! Kandii vanduu wavarangaa uzie maringah uzizambah, ngenyekanangah uzie mganisa uzizambah! Ngenyekanah uzie kukorah mker <hesitation> fulaani havenii mpangoo yenyekena waziekulolah mkanah nazia uzizambah i've nikoravidamanuu piah iv <hesitation> unyalah kuvaa mkere no msakuru. mkirohgorili, no! Ikarah uvemwen <hesitation> pekeyako noo! Yani nivewengine hang'oo hohoo, ukorahku kinduu navandii dahv <hesitation> yani ikoraku kinduu navandii dahv <hesitation> no uzia mnganisah uvekuuvuzaa ndioo ku nuuzaa hang'oo uvekuuvuzaa ndioo no uzi mlidalah vanduu nawakorah ukorahku kinduu uvekuuvuzaa ndioo yenyekenah ku vinduu vanduu wakoreh wakorerah hang'oo no wakorerah mkijiji kwilivanduu wakorerah hiv <hesitation> ukorahku dahv <hesitation> nagalolekah na vatangah kuvullah msakuru noo mkere waaah hang'oo alah i've weng'in <hesitation> iv <hesitation> kalimnyolah alakorah vinduu izioo weng'in <hesitation> naiv <hesitation> noo kulagaga himimah midamaduu no veemkivalah gendanavadii kalivikoko navandii yani mpangoo jijoo bagaa navandii no tangaa higasii yoyoyo ivezah inditoo kali vanduu wakuyanzaaaku mbah lakini noo ukalahvuzaa. Vanduu navolah lindalah hira vanduu wangilah dahv <hesitation> chigirah iv <hesitation> mwene hugendelera vanduu dahv <hesitation> kukuduka avunduu nakuvolah vinduu kivemkivalah monoh nalora vanduu wagendah varagoli wavolah kuligendo limnduu lilondekenah vikhoro vivie hiv <hesitation> naugendaa vuchaama vuchaama mang'ana gogo kakurondaa novemlogoli kamili genivanduu wegendaa korakulivanduu wakorah havanduu wazie mmaligah hikaranavoo nanduu nawatrizah triza lingenda limnduu nilingenda lir. <hesitation> likorah limnduu nilikora lir <hesitation> nye'sa <hesitation> agazisi.